ଜୋ ଥୀଲା ମୌନଲେ ବହୁତ ହୀ ଅଚ୍ଛା ସାଲ ଥୀଲା କଲେ କି ଇସ ସାଲ ସୁରୁଵାତ ଥୀ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହୈ ଥୀଲା ମୈଂ ସୁରୂ ରହୀ ଗୋମୀ ଜାଈ ଥୀଲୋ ବାହରେ ପହଲା ହୀ ସାଲ ପିକନିକ ଭୀ ଵନୀ ଥୀଲୋ ପୂରା ସାଲ ଭର ଇଦର ଉଦର ଫିର ପୂରା ସାଲ ମସ୍ତୀ, ମଜାକ ପୂରା ସାଲ ମସ୍ତୀ ବୀଟୀ ଥୀଲା ହେଲେ ଇସ ସାଲ ମତେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗେ ଔର ଜବ ଭୀ ଯାଦ କରେଂ ତୋ ମତେ ମନଲେ ଖୁସୀ ହୀ ଜାଏ କି ଇସ ସାଲ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ରହୀ ଥୀଲା ମୌରଲେ।